Ehe, ahubahite, t'ahubiite, hodda fain dema avayna, hodda ni am aloha, to dolly, dolly, dolly, sayawadda, tawaddi ganyenshahi mawadda, tawalabo, sayawadda ni ganyenshahi hewa boja, adjipini se aloha sukkar kade, matun se aloha, alahwa, alahnya, alahnya, alahnya, talohan madarato, to ayaran balihinonon buto.